نجمع المعلومات اللي تمكن الشرطة بمعرفة المجرمين اللي هم يكونوا ويعملوا في حويجم شومة ويعملوا في حويجم معاناة غير لائقة ونعمل علاقات معها مانعات باش نكسب ثقتهم بيها من غير ما نحطهم يشكوا فيها ونكون في فايقه.